To am dessas bongee “gogoon ya urra ii gab kin yammas? Moo yaaz ya na moo kiz ya, aka me̱e ni ur pin nak, jeuwa ullol, dooga jirri ullei, gwaga ulləki naa arra ull, ina ur gooron tomsa ulles, naa netta moo ipa naa netta ur iit nee minge n ka doosika mari bonge <hesitation> bako ina boo kamben kim naanzaaz gə a mee men ni ur pinak ina gau si ina mee kin pa, ublaii jan si gau, gwa roo, in ge boo kam ben kim ak, too lailai e̱e kinkin wa damawa gwa roo. Nok anya ii meekin saa ka oomi pa, meekin ii dooka mika meekin nak, ba wai mee kaa a meeka kizzizak maa ruutopa. Meem ura pazzi uraz ya? Meem mange ur gə, mazza az gə sug sun baar ya sug baar peya, a mona doosu una gə, ina roon gə suggu sun baar ya, suggu bar paya. Mazza berə berit tat ziya, mazza naa sugsa baaraz ji ya? Uki amee netta at ullo bako ina gə kambən mona sare naa maaz, wai a meeku, nok kaa a ognu ur, pu punaa ootum mak, leelel təka yallen na zok roo, zur pun naa andallak. Uki meekapa <hesitation> mem monge ur ura as kam kiiza i gaɓɓazzi wi'na wi’. Ni ɗerowola billəs dooku nak bonge una marknpa sai wərk, nok riik na sai wərk gə ina gaɓs ina meekn gapta ii ma gaɓɓa ats ina meekn uras puna irin baalea ulləs ri'ang, uras puna baalea ulləs ri'ang s ina meeku neta roottəpa iza gaɓrigas go'sən ya? Nok riik uraa ii kamɓa kimas memu, memu monge ura ri'asgə, a'a puna irin hali rigas ya kiis ma na mee ura ya'zaz bo kamɓu as gə ya'za irin haliya pazzi pisu ri ang as ya uri ipu gaɓtə yam i meekaka men ura as ina ur iipan aa an ina ur iin a nan. Ameekboo moobo ni ya'zak mona kaam kiiz a laak mari s ina detəta mazza asgə zeuwa iwugə mari ulləi i ɓooki gooriga ya, mariya iigə ɓooɓaiyiya, o'baiyiya, mari aigə ii mariya paiyiya, diga do'gamari ulləi puna suksabar ketya mona last doo ingə ipé naa sauki paya ura paza azya, iya pa aaiya, a'a wa kitakizza moo kambu az kam ur gə maza deitə ar muka pasya og yaari duu yaari ni zaazagya waza kiiza paza azya irin baale pasza azya. Sə ina zakan huhn ka rəgə sə zaayiisə kanasya sə ma zaa kamɓan karəgə i yisəkas zak ya uri ina ma gapt ina ma gapt i yisika ni ipinmakpa uza doosa bonge bo maza oomizzi uza gə wakati uzarə re ruuzi amma i yiska bonge una uza o'bazzi amma bonge ur o'baazipa uza uza ɓoobanzi amma i yisəka ur ɓoobaazipa, uzagə songbaazi i yisəka ur songbaazipa nok anya iisapu nokriiku iminge ina kam ɓənka kiinre nauza dakn sə i gau uki ma wi'aiyi arairə mona kamɓ kiiz i gag na kiiz atleast wir mulo səl jangən ku <hesitation> ində te'ka wato uras meek uras, uras meek uras nok damuwa napii dikka i magəpa nok anya ina za sə ina magə sə ina tor gwa'roo kiimaroom ga'pah i pu oruktoba wa an iya pu dedəskarəi kuma iyai geek pakrookai i mee bonge gapta na mazzat aloblezi ko da yake a meek timra mazzəl gaba daya pa amma ko na rigaya a meekmen ina yanga suksabarkaa awaa songka wa ɓoouka na anyakaa a meek men netta at wakate uza boo anaii monge boo meeku ana kamtə una ri'ang le’ bonkt paya le ru'ka koou paya le’ dəsəka mari paya ke puna suksa baar ya Puna suksa baar ya eni a meek men eni a meek men monge elallai gapta etiti nok diga eriji saa ma'ak meeka dego unagə kəpsə manu saa bo'pa, a'a mona deru monge waine zamme una gəzak na suksa baar to irin netarə eti ina meekn pa ina kamɓn kiim damuwa pii, damuwa ruutk run te'ka noka rik meen neta eti suksa bar na pii to meen ni gaɓɓn sə ara’ suksa baara rollak i geesu monge waine gapta dəllət goo ripa una na pii sə mina doosa in səna suga bar kem a doose monge wai ne ina a doose an go'sepa uni amma mona kamsək timlə sə moua ri'gu sə moua doosekepa ubla a ognek pata ok monge miigə ina n doosn ubla aa ekirən uni pi morə timlə naa zəktə gapta root go'okpa i ii minge i meekuka i meeku diga ɓala diga wakatiya i ma'kn gaptas diga ma iree ko arpa una gə a kolə na unggwanza monz sə i ree roo yiiza bonge bo iya moozitan bo ii ungunza moozpa, to eni bo go'pa nok kitakiiz na mu'us mariya mooi na mu'us zeuwa mou na mu'us zenwa mou na mu'us ungwani mooi kiiza gaptəzzipa. Dikka kita kiiz na kam ri ngma ya'azza kamɓa moo kiimaz na mu'aak mun mariya mooi na so'səksaon mariya məriya mooi na so'səkson ungwani mooi səna dook bonge mariqi mariya omiiyipa moorəpa ena pat gapta root reksəkənmu'kapah nokariik dinpu derikarə Ina kaɓuka sə rek səi kam ɓaka kiim sə ina meetan diga diga wakatiya, ma'an gaptaz pa togaptaroot ooskən pa ina ree muka iriin kiimaroomi ina re sə ina gaptə uri i gau se’ muko ingegee kiim faksapu uri i gau lomoi ittəkə kiim faksapu uri wir kiim faksapu nok anya meekn diga sa'ka gapta omittəpa meu zangusu bongire uva as puna suksa baar pa, a'a ura az gə ɓobazzi pa una gə ungwani ulləi i zak apu roopa zaa za də'ki izaa mirəgwa iza resək, irin mariya ri ei iza gə ge laagəka reka boorə gwarəzi a ok kiima room gapsəku ungwani ina za ina pe'tə ina za ina dootə ungwanza iiz ashe kiiza moorə as goopuri angya, puna irin haliri angas eegə e meetk zaka morə gwa'pa. Do'ga mari mooi ina za ur zaa za yisiki bobo meripa sai moo mon muzo gapta root go'okpa doogamari mooi ina zaa kweki ni mai na daakpa, a'a zeuwiya moi iza sə i oksu ur gwa sə ur kwei ni zeuwi ya'azəik pa to eki pat kiim room gapsəkupa nok ina za sə dooto bonge kiiza moorə as fa ashe moogə sai mon tan egə meepa, eggə e meetək zaka moorə gwapa a og de'sapu zeeb moou na mari mna mooi, kiiza ezi kiiza gaptəzpa amma ina meeku daga sa'ka ur na mazza kevekwen marizzi uva kwekwen unguwani moo yazi go'si gon ina yakamatan lok ni apu angak eni pat una ina ii mari i dook bonge ee kiiza as ki'iza moozi nok anya meekukaa <hesitation> seeng kag uki kamtə irin gaptari eti. Nok riik i ii minge mona kam kiiz ko mona rek kiidə laam igau sə i meeku sə i wee ina pu te'kan nokanya nok mari i zak moorə ai uri i dook ina moo a bo'rən naka wai kiiza moozi ko ya'za moozi dook ina moo a borən ba a'a ii uri za dook ina moo aborə an ina kiiza mooz bo'rə ano ai ki izza gaptəzi ii i eska zi yiiska bonge kizza as gə kiiza gaptəzzi mona fas kiiza as gə ko kuma ina marku na kiiza as gə a torukton bone akinsapit. Kiiz mariyi i noosuku ur mariyi i dook bonge ur mazza oomisa <hesitation> akinsapu kiiza oomiz monzi a weekpama unagə mariyi i doosəka bonge ina kitakiiza az bo'rən anan nok anya gapta oomit pisu nok riik mii pu dookrə minge i gakgan na kangkan kiiz sə na gau kiim gə na laakən ka zuk meerekorosakki pagə gam dii zanga sə i meeku uva as na mee ina uvas iipan uvas na mee ina uvas iipa uvas na mee do'giya uraszəi uras na mee do'giya urazzəi na mee zebi urazzəi mooma a mee zebi ulləi nok anya nok ubla iza saran gwa rook ina mee lallai gapta iit ookon amma suksabaar na dangkaam na sonɓ na anya pat ra za iirə te'ka kiima am lo'oskənpa.